Baolina kitra, basket ball, hand ball, tenisy, tenisy ambony latabatra, volley, rugby, bisikleta, hazakazaka, vikina mitsambiky, saut à hauteur, saut à longueur.